amtan woo wonn lamm dhurah chaguedh Anan yedhe miii dhekhi dhukha bithedhi ama simu kas bithedh anan yedhe anin dhekhee dhuka biithedha thaa simu kassa picture hindarghuu akha dhansaa hindarguu ammothu woo anin dhekhee dhuka bithedhu dhandhe hindargha madhii ijedhe khabedhe thaam anin fedh fudhedha dhub suuth Lilah anan muhimua sunnif dhuka dhekhee ammothuu garkhun dhekhe biitheno akamma Anna jabdhuaa garsun hinfedhuu